Iu mancu sacciu la storia di 'n casa mia pinsati sti pozzu sapiri qualchi storia di li Stati Uniti. L'unica storia chi sacciu è chidda familiari: nfatti foru tanti li mei parenti a emigrari versu l'America nta l'anni sessanta. Cu qualcunu d'iddi ancora mi sentu e cu qualcunu addirittura m'haiu vistu.